عشان تثبت برنامج علي هاتفك أول شئ إفتح متجر التطبيقات مثل جوجل بلاي <hesitation> آبل ستور بعد كدة إبحث عن البرنامج اللي تبغي تثبته باستخدام خانة البحث لما تلاجي البرنامج إظغط علية بعدين إختر تثبيت إنتظر شوي حتي يكتمل التحميل، بعد ما يخلص راح يظهرلك خيار الفتح ،إظغط عليه عشان تبدأ إستخدام البرنامج. <noise>